Gyax, cazy tiop form rdawnu gula xhon form za’ rdawnu lany re’ lax zanu re’va, nu’ vez antes xi te xinu’ gaw ra miny, xi runche ra xtad nu lany niz zëdy, niz zëdy run ra’va lany, pur ra gyax criolly gy run ra’va guz, pur ra’ gyax criolly, xi ru’th nah rava lany laán te plate’, rzal rava zëyly zy niz rzal raba lon, te guny guand ghydawnu txe do sëdy lony, gacni zhmedid un, txe doh, tiug do xity, bí’tchi ga, bí’tchi ga tiwgny, txeny lo te plate’ gaw ra miny, gula guacamoly nah rée, nu’ vez na, r’th nuny lany licuador, xe zy val, mas tiop xtiax loh mas tap gyax, val gyninu, no importa cat gyax criolly di lani, txe val looh curande lony, txe th bndagy zi xity loni, cun <hesitation> curand xi nal’ga gu’thnuny txe do’gy mame zy niz lony te txi gacni nahn nahn xi gut rabany lany licuador, gula nu’ vez tiugzy ni, xi gactxe zy ni th xyob giny xnya, xi txeny lo txag get nxaá zy gau raba, zëzy raw raba reé, nu’ vez, nu’ vez <hesitation> xi raw raba th tacwë, gula th, ractxe th tacwë cun tasajw xi rtiug raba lany rieny lany tacwë, gulá guacamol gagi nare’, pur zy ragw raba reé.